اهلا وسهلا انا موظف مبيعات هنا في محل العربيات. شوف حضرتك العربية اللي انت عاوزها ومتقلقش من السعر. في عندنا العربية دي منها اللون الحكلاي، وفي منها اللون الأسود وفي منها برضه اللون الأبيض. شوف انت حابب اتجرب ايه ومتقلقش السعر ان شاء الله هنتفقوا عليه اكويس. وهنريحوك في خالص وممكن انوصلك ابصاحب المعرض ايدلك على الاسعار وقايمة الاسعار.